Indoneziya madaniyati o'n yetti mingdan ortiq orollarni o'z ichiga oladi, bu esa ko'p qirrali an'analar va tillarni yaratadi. U hind, musulmon va mahalliy unsurlarni birlashtirib, juda rang-barang bir muhit shakllantiradi.